Barchamiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlaganimizda, biz har qanday muammolarni yengib o'tamiz. Yana ko'proq jamoa tadbirini o'tkazishni xohlaymiz. Bu bizning munosabatlarimizni mustahkamlash uchun ajoyib imkoniyat bo'ladi.